जानवर मन में भी भावना होयेल। आइसे जानवर जो स्तन धारी होते जैसे गाय, बकरी, हाथी। सोचे समझे के सकती बहुत होयेल। येमन अपन जानवर के रक्षा करे में बहुत आगे हो थे। जैसे पक्षी हर अपन चूजा मन बर दूर से खाना खोज के आयल।